شو انفوا انتي ميجيكش نوم فالليل و الكل مذابيك انك تعمر الروتين انك ديما تحط ثمنيه ساعات نوم <hesitation> تبعد على التلفون اذا كان ثم ضو فالبيت تحاول تطفيه يلا كان انتي ترقد في دنيا كامل ظلام اذا كان ثم حس فالدار تقلهم اسكتو خاطر اني حاب نرقد تحاول لوماكسيموم زاده تنحي لكافين و معادش تشرب لقهاوي فاليل و معادش تاكل برشه فالليل تو يجيك النوم لباس